يعني بحس انه اجازتي المفضلة هي عطلة نهاية الاسبوع. انه الواحد بياخد له اشي يوم يومين هيكي بيفصل <hesitation> عن عن الجو وعن جو العمل <hesitation> ممكن يجعد مع اهله ممكن يتمشى مع اصحابه ممكن يخرج يعمل اشي مفيد او حلو يساعده ان هو لما يرجع على شغله يكون يعني بحالة نفسية كويسة.